أولاً نختار المكان المناسب, وثانياً الأدوات اللازمة, ثالثاً نقيس الإرتفاع, ورابعاً نحدد النقاط, خامساً نثبت المسامير, وسادساً نعلق اللوحة, وسابعاً نتأكد من الثبات, وبهذه الخطوات يمكننا تعليق لوحاتنا بشكل صحيح وآمن.